Wasenga kunwa kati mara mhh, mhh mara njaza sanale ni mnafu mnafu huwaga karevufo yakaba hasa pwindi cha mfua sa fuli na masika taba lokolia mnafu pwiri cha mwisho yai chocho kolia poka zamara mnafu